انا بحب العب كره القدم مع صحابي لأن هي رياضة ممتعة جدا وبتمثل العمل الجماعي وازاي كلنا نتعاون علشان نقدر نحقق الفوز أو الانتصار ودي حاجة مميزة جدا بالنسبالي لاني بكون فيها مع صحابي وبشوفهم